Ny zavatra ataoko raha ohatra sanatria ka zah ny olona farany indrindra eto an-tany dia manohy ny fiainako ah, ary mamboly aho de mimopy ohatry ny fiainako taloha ihany ary koa mihezaky ny miaina foana aho mba tsy ananako ratsy.